<noise> Lallay njanngirde kan ɗum ummatore yotto godɗo njanngi lallay gemdam maako voodan, fahimta maako caanjan, umm komoy no yiɗi waadugo caanjan. Be wakkitan virdirgo. Ekkitan njanngirde. Kala ko yiɗi ko waadata pat o waadata.